شوف اهم شي الخضار والفواكه انت تريق حط الفواكه في الريوق افضل لانه فيها شكر وكل اي شي روب ايه حتى لو بستوق شوكلت بس وياه شي ايه عقب في الغداء طبعا البروتين ويا الخضرة والعشاء لا لا تكثر فيه